Ya ñuuntu yoora yaa tii pelota ti kutoo vaana cheje kuntieena kuu basque, ya pelota ntaa kantu xii takuu savana cheje ra, kutoona kuntienari chi taku ta tiempo chininu, kixii chii ninu taa insi i'ichii cancha yaka mi ya peloota tii ntaa kuiti kaa nixiyoo, ta yaka kuu savana cheje nta naa uvi xiko kuiya, naa uni xiko kuiya kutoo kuntieeri chi ta kuu taa ya kiyii chininu ra i'ichiva cancha nixiyoo ra yaka tika kuitia sisikina koni sikiina ika pelota sii ka nakachio, ta taxa xi'iyo ta torneo ra, taxa ntaa yuvii ikaa ñu'u ntaa mitu naa ñu'uyoo xa'a sasiki mia canchakaa sava cheje ra kuaana kuntieevanari, a ta xaa nana tukuri nuju tele ya savana cheje ntena ve'evana xintieena, a ta tii ya pelota xia'a kantu xi'i kuaya futbol tikara sava tia kuachivaa a sava tuna chejeva kutoo kuntieeri, tukuu tie kuachika ña kutoraa ku ta kuva mêxico yoora yoo taa equipo naanu sisikitana yia'a copava yaka kutooraka kuntiera, yoo savatura kuaa ntejevana, taa ta xia xi'iyo kuu mi torneo ya ñuntu yoo xii xintieera xintie'evara kutoora chi takuvaa sikinari